Gny fitaova fototry hita amin'ny bekany laha araky ny fahaizako azy manokany de ao gny pneu, gny cadra, ny janty, ny frein, ny pedaly, e fitambarany aby zay no afahany mandeha.